Ushqimi ka ndikim t'madh n'shnetën tonë. Ai munet me forcu sistemin tonë imunitar, me na dhon energji edhe me na leju nji peshë t'shëndetshme. Ushqimet kanë shumë vitamina, minerale edhe fibra që e ndihmojnë trupin me funkcionu ashtu qysh duhet, ndërsa ato që kanë shumë yndyrna, sheqerna edhe krip munden edhe me na dëmtu.